<hesitation> Isany fomba fiteny amy tan̈y ty zen̈y, man̈eran-tany. <hesitation> Mba firy eky zen̈y niany? Ambesa, koa za mandiniky edy, mety efa mahazo dimanjato an̈y donko e ho za.